Tuutin akishin sagale wo jeffet tuutin bere sagalea woishin bere sagale fan jirt birri wol guurte yaatiey, mal ishin achi sun geet duum yoteen nam wolba sagale fuude baretokit jebbisen bere min ishin kas ishit, bere min ishi kas teetu baresunt wot jebifte duum akas nyaatiey, tuuutin amo hujji ishian guddionii bare sagalen jirt, tuuti birrit ya tuuti biiri hamtuut yaate dette amo nam tuuti yoyote nam wolba wonian gajebi sagale.